كنفضل نعيش في بيت فوق شجرة، حيت هاكا غدي نكون قريبة للطبيعة وغدي تكون الحياة هادئة و بعيدة على صداع ديال المدينة، و الغابة ولا الطبيعة كتحسسنا بالأمان و بالراحة والهدوء، والجو تكون نقي ومتكونش متلوت، و الحياة كتكون بسيطة وعامرة بالهدوء والمغامرة